Anjara asa ny vintan̈a zen̈y mba miboaka amin̈'ny fahombiazana. <hesitation> Karà an-ten̈a ôhatra misôma, mba azoan-ten̈a raha a- azohan-ten̈a ôhatra hoe vôla ôhatra karà in̈y. Miankin̈a amin̈'ny vintan̈a bôka azohan-ten̈a vôla de miain̈a amin̈any in̈y afan̈a handresy ôhatra karà zen̈y, avô amizay mety mahazo vôla amizay ampiasain-ten̈a amin̈'ny fiain̈an-ten̈a.